Vao oapa ruipa rutu paraveira, vo totoa vao raga. Vosia toapa epao oeavu tapo toupaevopa vosia uvurupa ravera oearo rutapo ra eva toua oapa ruipa rutu para veira. Oaia vearo rutu paraveira vo totoa vaio ragai, vosia iravu tapo oo oearova tapo vearovira toupa orareopa ro vearoviro voea tapo tou aroia uva aue a ita evo osia toupaopao vovigei eva oaia vearoparavera vo totoa, totoa ia toupavoi oaia rorupaveira vosia paveira oeavu tapo vearoa ita eva oaa eva oaia roru rutu paveira vosia vearo toui i toupa vitapo oo rei papai rara tapo toupa, rarorupa eva ia oaia vearoparaveira. Eu vearovira rutu osia ragai uvuparivepao uva eva eva oaia rorupaveira vo raga to toaro eva ia vearo rutu para vera oisira vearovira oearovatapo toupa oo iriavu tapo toupa ragai vuatavaro oo vearouira paupaoro vearopievira rutu, vearovira eva ia rea uvaisi pura pavoi. Uvare vaeva osia touparvera totoa va ragai aro, oai ruparita papeira totoa vao ragai. Irava tapo vearo pievira ora reopara iravuta po vearo pievira toupa oo eakero purapao oa vovioraga toupaivera vearopievira toupaoro iueva sovararo. Ragao totoaroia evo toto oapa ruipa rutu para veira osira iravu tapo toupa eravu tauva paro oapa ruita rutu papeira eva toua. Evapa ruiparu tapapeira totoa toa kaeri ovare eva toukaeri oaia vearovira ora reopavivera, vearovira vutaraia toupave ovavutara rutu ia eva toupaive veapasiri oisivu ora reopavio ora verapaoro viapau ari totoa vao vivaro oapa ruipapa pere toua. Vearoaraga vo vegei vovuraro ia oo irava vuraroia ira riro vaisiva toupare oeake vaisi vo siarara ia katakatai para osia tarai pavoepao siposipoaia ova re totoa evo tou rutu pa ruipapapeira osiora oisi toupave oaia rorupavoi vearo vaisi purapaoro vovisi aue parivopa ravitapo rugorugo pao oisio osia avui pai ra toupai ve totoa. Vosia totoava raga evo kaeri rutu pa ruipapa peira vao ragai ravearo vira eakero rutu purapave vo vegei. Eva oaia roupavo rorupavo vo vataoia vearovaisi purapaoro vigei rutu iare. Vosia ragai uvuparivopao vearovira uva eisi osia vaovio uvuipiepavoi toua toua vao ragai, oavearovira toupai veira vosia vearovira iravutapo ora reopa ravere oo vearo vira opitupitava purapovere i ravara oo irava. Vearopa pitapita puraparevere vearo rutu paveira rorupavere, vosia evoavi rovu paiveira totoa vao ragai re. Oirevearovira rutu oaia vearo vaisi puraparoi vosia tauva vao oaia vatovoavo osiora vigei rutu vearo pavo eraia tou kaeri-vearovira rutu.